Kidanri nraku xan kenri to i in, ka tó kanrí ta kama go kenri rueda yudén ján ta kamiña ta ke alambre ta okenri ñoo kui yukú, ta kenri mí yó ta kama tenra ta nruvia tá ho u un. kua nrakunri, kaninri iin poste naoduku alambre nri ta okotunri kua nraku chin clavo ta adanri nrakú.